﻿Kua tembiu barbakoa jeiva mbaetï aesa jare mbaetivi jau, aikuavi porque ore se komo indigena jare se komo guarani mbaeti aikua kiraiko kua tembiuva jare mbaetivi jaeta kiraitako ani kiraitako ma ikavi oyeapo kua tembiu jare jukurai ikavivaera <hesitation> yau jaema kua jekopegua se jaeva jaeko mbaeti aikua jare aikuaivi mbaenungako tembiu jukura jare ketiguako jare kia tëtaiguara jokua tembiuva mbaeti aikua